ہاں کچھ جانور موجود ہن جو نَشٹ ہوئے شریر دے حصّے مُڑ بنا سکدے ہن۔ جِویں ستارہ مچھلی اپنے کٹے ہوئے بانہاں مُڑ بنا لَندی ہے۔ چھپکلی اپنی کٹی ہوئی پونچھ مُڑ اُگا لَندی ہے۔ اتے پلینریا ورم اپنا سارا شریر مُڑ تیار کر سکدا ہے، جو اوہ کٹ جاون۔ <hesitation> ایہ سمرتھا ایوولوشن دا نتیجہ ہے۔ جِدوں اوہ شکاری دے حملے دا شکار ہو جاندے ہن۔ جان <hesitation> ضروری دا کوئی حصّہ گوا لَندے ہن۔ تاں اوہ اس سمرتھا نال خطرے توں بچ جان دے ہن۔ ایہ پرکار ادھک تر سٹیم سیلز دی مدد نال ہُندی ہے۔ جو نویں ٹیشوز مُڑ پیدا کردے ہن۔